انا بختار الرسم. انك تكون رسام عظيم فهذا شيء يخليني اعيش في عالم من الابداع. اقدر اعبر عن مشاعري وافكاري بالالوان واللوحات. كل لوحة ارسمها تحكي قصة وهذا يحسسني بالفخر. الفن والرسم هو حلم تقدر تنقل اي شي تشوفه لعالم الورق والالوان بالجمال